Pues fruta ñu ndaxanu xaku mandarina ñu nxu ku xa wixíte xaku limon nu nxu ñu nxu xa ete, iyaxi, iyaxi, ko dada ndi disi nxu ñu yo ñu ete iyo ñu widíte, in laiyaxi in ona ndaku naku yoxu nuku ñu limon tuku xatu, xatu ko ndadaxpi ndida nxu kida producir nu ñusyu xa nda xaxanuxu nda xitu, nda platano ko ndidi sabor in ixi.